Kecheti ko koboru kole chome chito amu- amu yamache kokei chito kechetii kongen chito nebo ne- necham kokei kila kechet koma kei chito ake nebo sang amu kakonai kole chichi keii ko chito necham kokei kila koboru kole chomei chichoee amu yekowo chito necham kokeii kila kopukotononi kotononi maisumbwani, kokei chicho akoi kotar kokee, kokeny ya kamache komanda chichoe, ko kechet komuuch kosuup chito yewendi amu ka ingen kole chichi ko ne chito ne cham kokona chakula, cham kokona aam chumbik, cham kokonan kii tukul ne amache akoi peek, kosupi chichi leet ng'otko maweku chichi kosupi akoi yewendi, koporu kole chame chichoe, kokeny, ko teta kochame chito, ko- ko paru chamyet eng' chito ne- ne cham kotepie twai, ng'okch iin ng'ok iin teta koya mache kokei chito ake ne- ne mapa ne nichamkomakee, komaiyani, komuch kotyarta cheko ana kotyar chichie ng'amu maing'en, kokase mistop chito nep nechamkokee kila, akoyan kotonon, korat chichi kelyek ii. ako kei, kokei akoi kotar amu kaiparchi chamyet kamu ingen kokeny kole chichi konecham kochamani, cham kopayani akocham kokonan peek, ak kocham ke mii kila eng' konyii, ako teta teat kokeny kong'okweri chito necham ne ing'en ko kowendi, maestos kwa, ko chito ake tukul ne ng'onyo chito nemachamkoma kamaripei komaiyani, imuuch koweek let, konyokocheeng chito nekikonaita.